لما الموسيقار سمع اللحن الغريب الي جاي من الغابه دا-قرر انو يرح يشوف-مصدر اللحن دا فين فضل يمشي كتير-يمشي كتير-لحد ما كان حاسس ان اللحن دا سامعو من كل حته حواليه فرجع البيت مدايق جدا-ان هو معرفش انو يوصل لمصدر اللحن دا-لحد تاني يوم سمع نفس اللحن دا تاني-جاي من نفس الغابه-فا قرر يروح يدوره عليه للمره التانيه- لحد ما-لقي- بيت مهجور وصلو-ولما دخل لقي شخص غيرب جدا قاعد علي البيانو بيعزف الموسيقي الغريبه الي كان بيعزفها دي